Parrannu 'n cunfidenza, iu nun sacciu mancu frìjiri du' ova, quantunchi, pi fari l'ambùrgher,i vi pozzu diri accussì: ci voli pi prima cosa la carni macinata, po' ci sunnu chiddi chi lu fannu chiù spiciusu, ca ci mèttinu puru feddi suttili di furmaggiu di supra, cu' ci agghiunci lu ketchup o qualchi àutra sarsa, cu' ci metti qualchi fedda di pumadoru, dunca, 'n bona sustanza, ognidunu si lu conza comu voli; e ci mancassi àutru: la bona cucina signìfica puru libirtati, picchì davanti a lu furneddu, semu tutti cucineri a modu nostru. Pi finiri vi cunfessu na cosa: propiu a mia l'ambùrgheri nun m'hannu mai fattu nfuddiri; anzi, cercu propiu di nun nni manciari.